Mijery fampisehoana aloha no tiako kokoa noho ny mijery lalao ara-panatanjahantena e, ny antony de satria 'lay mijery fampisehoana iny aho afaka mahita an'ilay mpihira tena tiako mivantana sady afaka mihira, raha lalao ara-panatanjahantena izany tena tsy itiavako azy de le izaho 'lay mitaintaina mijery azy iny.